اللغات الي اني اكدر اتحدث بيهم و افهمهم هم اربعة لغات الأنكليزية العربية الكردية و لغة الأم الي هي الأشورية.